हमिंग जणिया आपन तेजगती से जानल जायेवला पक्षी छे जे की हर समय हावा में उड़ते रहल छे और जादा समय हावा में ही बिताओल छे आमतोर पर उआपन <hesitation> पैर बहुत कमजूर होगेल छे <hesitation> और आपन पंख से ही उड़ल छे आपन पंख के इज़ादा तर इस्थमाल उआपन पंख से एक मिनट में लगभग बार तक पंख फ़रफ़राच होगेल छे जे की बहुत जादा तेज होगेल छे आपन उआपन हलका वजन के कारण कर सके छे।